هلا. والله أدري أنك ما تقدرين تستيقظين بدري بالصباح، كمان بجيب لك نصائح عشان تقدرين تجومين بدري. أول شي تقدرين تحطين جدول عشان يكون نومك منتظم ومتى تروحين تنامين؟ ومتى تستيقظين؟ كمان لو تخلين غرفتك ظلام، وهاديا، وما فيها شي، وتقدرين تستخدمين منبه بعيد عن سريرك عشان يرن يرن يرن ويكون بعيد وما توقفينه.